Qurtumin an beek qurtumi aina birriat qurtumi gugurdaat jirra, chachareko jirra ta bissan kajjir, tadibinii wolir jirti, tadibin lilla qurumsiti, tadibin hinkurumsitu, bissan kassinen ta wollir gugetiit jirra bissann kas daad, wol kas jirtiey, ta lilla charekoat jirra ta lilla gugurdaat jirr.